اظن الحيتان في البحر بتصدر اصوات مختلفة، لكن ما لدرجة انك تسميها غنية و في الغالب هي دي طريقة للتواصل، يعني دي الطريقة البتتكلم بيها و برضو اظن ال اصوات دي بيصدروها في موسم التزاوج.